Mi tabbitinan mido heba nyamdu je be wadi be baafe hako tingeere ko haako follore ko haako alaiyaho ngam ha nder mai goddo heban kuje nafata bandu mako duddum je beddinta Mo njamu, terde, be numo boddum.